הַלּוּגַה הַאִזְ'נִיבִיָּה לִי קִנְתְמַנָּא לוּ קִנְת קִנְתְכַּלֵם בִּיהָ הִי הַיַאפָּנִיָּה, עַלַאש? חִית הַתַּקַאפָה הַיַאפָּנִיָּה קִתְעַגְ'בְנִי בְזַאפ, מִן הַפֵּן לַטִּבְח לַתַּארִיח דִיַּלְהוּם, וְקִנְקוּן פַרְחָאן בְזַאפ אִלַא קִדְרְת נְפְהַם הַאֻפְלָּאם וְהַמְּסַלְסְלַאת דִיַּלְהוּם בְלָא תַּרְגְמָה, וְנִתְוַאסְל מַעַ הַנַּאס תַּמַאק בַּאש נִתְעַמְק אֲקְתַר פִי הַעֲאֲדַאת דִיַּלְהוּם.